Kulkas ge ene ma ngale soka nyao, supaya nyao ge ene yo jira ifa, ene yo gatebe ngone fo soka uge, soka ngam, supaya ene yo jira ifa